दो हज़ार तेहिस, दो हज़ार तेहिस कई माके थोड़ो अलग ही साल रयो। दो हज़ार तेहिस में मा सारा भायला एक जाग ने इकठ्ठा होग्या। <noise> सारा ही सोचर्या क अपण मेलो देखबा चाला बाहरे को। तो माका गांव से नरी दूर कोटा है। कोटा में घणी जोर को मेलो भरावे। तो म्हाने सोची कद चाला तो दशहरा की टेम पे चालांगा। तो वा केनी के घणो बडो रावण बणावे तो रावण देखांगा। अर वा मेलों भी घणो बड़ों भरावे। मेला में नरा ही सामान झूला चकरी आगी तो उनमें अपण बैठांगा। कदी बैठ्या भी नी। सारा भायला ने की के चल चालांगा। सारा भायला इकठ्ठा होगया मेलो देखबा काने। सारा ही बस में बेठग्या। अब दूरे घणी तो म्हा दनवा से ही बेठ्या तो दन आतग्यो। मेला में खूब घूम्या तो म्हा थाक ग्या। अर फेर पाछी देखल्यो मेलों अब चाला घरने।